Ireo legioma na voankazo tsy be mpafantatra nefany an, misy olona te hanandrana ananjy, ohatra hoe voandrafia, vaondrafia zao mahery fofona kely izy fa: mamimamy masina, ao koa le hoe: voamasimasina zany izy le amin'ny le hoe: anarany voamasimasina de masimasina si izy tonga de masimasina, de misy koa ny ato hoe voasirindrina isaky krisimasy izy io vao misy de mavomavo zegny izy fa mamy tegna mamy.